Illkankaaa atamm righethaa yenan iilkhakan yaani burashii bithethe righoa ama brushi tooth brush thaa ilikhanin righethen wonn thanan righethaa akhaa atin itdhabedha righetinen illkani affan inamaa akamaa chafua illkann full dhurkhan illkanithi garaaa kas illkhanith dhubinen mayyen aminen arabb Lilah righethaa arabaa fulaaa Irana wonn than dhudhu righethaa garr full dhurah Khan beree hidhia